<hesitation> Azafady rô fa voatondrake kafe e lambagnao ty, sy raha ki- raha kagniko gn'anike fa gn'amty toeragny ty pisapisa zay avao koa, da ino zash gne tokotry ho ania? Hoe hosasa e lambanao sa gne raha hagnasa anazy gne hovidy.